<laughs> Ny mariaziko no tsaroako voalohany amin'izay. <hesitation> Ny mariazy tsara indrindra ho anahy an, dia ny mariazy an <hesitation> manaraka ny thème tiako. Izany hoe, ny anahy izao ny resaka tantara foronina. Dia manaraka an'izay lohahevitra izay izany ny mariazy tiako an, dia miaraka amin'ny olona izay tiako indrindra an, <hesitation> ny fianakaviana sy ny namana. Dia ampy sakafo tsara, ampy sakafo tsara misy izay ilaina rehetrarehetra dia matsiro ny sakafo.